<noise> Enduwa ndonu kuu kusimi ngondi kwacha katondo zima sana kwanzu mwili uli na maumivu <noise> pili nzana ngati insi raha nem kora kwene <noise> gafu maza ndincgi ndala viokuku kunywa nge <noise> kunyonge aga gizalia ila ndangi atansanga aninjiatu ketu kalizshio kunogwana napela tenzi liogwini akunsi kuwangila na, nainjila nalala <noise>